Makanan tuh yang mau mempengaruhi badan kite. itu ya banyak makan ikan di protein ini banyak tuh apa ikan lele tuh banyak proteinnya telur terus apa sih banyak makan sayur jangan di rumah makan banyak makan pedes ntar kan jadi lambung lu kena gimana lu mau sehat itu ya ada lagi tuh <hesitation> jangan lupa makan itu pete pete bagus tuh buat kesehatan mate kalau katanya orang betawi mah habis ngelahirin banyak makan pete itu ngurangin darah putih itu katanya makannya itu yang beraturan kalau badan kita mau sesuai badan sama yang kita makan tuh, makan beraturan jadi maksudnya itu makannya itu <hesitation> sesuai dengan kebutuhan tubuh aja jangan berlebihan kadang kita juga kalau makan kekenyangan kagak enak gitu kan jadi juga mempengaruhi badan juga jadi makan yang banyak vitaminnya yang banyak proteinnya yang banyak karbohidratnya yang penting cukup dah untuk konsumsi tubuh kita.